<hesitation> gavu via ël pannolino sporch e lu campu via, pöi dopu lavu da bin ël bocia o cun l'eva o cun ël detergent, pöi apres bütu ël pannolino pulit, saru i etichëtte e pöi dopu lu rivestu e fait